<noise> Minkam igga mi wottoro e nyamki ki zaki gam subaka kam ta wottoto ndikka naftira e nyamki belki bana shayi e nuduls.